Ny fagnamboarana taratasy a dia <hesitation> alaina avy amin'ny hodina kakazo izy io sady misy masinina fa tonga dia fagna fagnodonana hodina kakazo iny dia rehefa malemy izy dia iny mivadika taratasy.